Ah le kolera mena zany dikan'ny kolera mena aminahy karaha hoe <hesitation> lokona porte bonheur zany izy aminahy de raha ohatra koa moa zah mahita ananjy de karaha hoe marevadrevaka sara izy aminahy de tonga ansaina anahy voalohany a le karaha hoe rà rà zany rà zao mena de zay.